Najah sique oxon yen oncan noche estufa pero ma matitlahcoco nah naepo amo ohquevo ica cuavitl, cuavitl, eh, tlamo quicova tlamo tla ic oc cual pero nican oc tiempo yovalaya cuavitl, amo mati de canin yivitz pero oualahque cua cua quinamacah cuavitl cah necoh capurohtic, auayohtic camochohtic lo qui piya iyo val vitz cualnanamacah cah neco pos oticouah tehuan neco pero para najah, para najah cachi cuali ica cauitl icsi, para najah noso, pero nochi cada quien. Oxo nequemita oxo, ayecmo, ayecmo muy poco quicuis xama cuavitl, muy poco la verdad oxon puro estufa, puro estufa, pura estufa una parte cuali porque cuavitl tlapochieveh, quipocheva non toxoctli, uan estufa amo chpipuac yicah como siempre, es el unico inin entoc, m. Oxo nicacu tunali oxi yi onca estufa pero, de gas, nican otiuiyaya pero ya de pitorol noyihqui quimi tla chipu, este inon quimin quipocheua xoxoconetzin noso xoctli quipocheua noyihqui. Uesoua amo tontiquepocheua, san por matitlahtlatocan sampa den ocan, veno niquitos noncan sente nopariente yen ume quichantia nepa, ah, este, te omachtia ox, ton, tonopariente ochi no quicuitia no ricotes, pero yeh omec, andale, yeh omec. Bien inon tlamactiyoyan queman quimectiah andale inon quemah quimectiah, uan niquelia apoco tehuatzin vali tomomectela, aro nah quemah, uan merouac. Quime ictoua se pos in mis inochi cada quien yo quimate ira, sequiquisohfriroua petzomeh acatzahtzalales porque tlen amo nompa quitzopinia noso, pero tlen mero ompa ihqui, sa tepitzin quichia quin ah, ya cah, ya cah, ya cah somo trohtronticah, somo trohtronticah, lo masque ino cuali cerot, pero quipai chiste noihqui cuali maquisa nochi non yestle, porque lele seque mocuepa porque lele amo quisa pa, uan yen non nagatl sa chichiltic quisa, pero o que quemeh oquiqui, quehtipapotzouah nochi quisa uan nan normal quisa quipaia chiste noyehqui. Uan niqueluia bieno ¿uan tleca a lojo nonca canon ica caso? amo vielic quisa mule, sa inon quisa sa, sa teposcocohyuc ¿o quetmat? pos tepustle. Ictoua ixquetah amo por amo nique, tomotzilis claro, ojal que amo ixcansi non gachon pero non can tiquiyoh tlalevis nah nocasvelahui niquimpiaya unta, amo nocaxcauan inon casvelahte inon para mule quchihchivayeh para quimih tlen mule amo noaxcauan de nononah, onechcovilihtiaqueh, xofis quita nepa cateh, inon cas simi poco nicoparoua nah quimah nicoparoua yehua ihquin tsiquitzin hasta nesi ihquin xocmeh o hasta tetehsectec tlaleves. m, con tlega amo, amo, amo vielic quisa mule aro amo vielic cachi vielic ah de nun cati nun queme cazuelati, tova xiqueta teterohqueh, pero mentira quemen teh tictova, tlo amo cuantaroua vencove sa can nompa son que sepa no tlen noquemador quitapuna, tlan tavuyaga yotzayuh, inon yicmovali, tlica por vieno xa vilis amo tlapuanis niman, niman xa vilis aguataros uhupa, noso yespa como, uan tla canah untlopun niman nah nipoloua naja cachi amo chicac mejor canon can nonca xiqueta como tepostle, san por quimitati ictouah que tiposcocohyuc, pero tlen quipia chiste non siquie para amo macamo quisa, macamo potuni teposcocohyuc yica, amo, tla onca chiste quen nican qui o quen cochiuileh tatah. Lor isqueta nin miquetactoua quiemah teposcocohyuya porque yan nac vali venenoso, uan yeica noctoua cielmente guhguqui yaga para yo mososca atl desde viernes, nicpuca cuali, cuali, cuali nicpuca uan sa pa nictlalia inon quemeh quixnequi inon quiyotzencopa ihquin para maihsihca uaqui, uan maipa tuna, maihsihcauaqui, quiera upa niccheualtia ihqueu para tlanesqui, amo yitla. Pero tla san pani pu queh sequichiuas san, sal noquisa mule quemeh teposcucuhyac, o quemah uan sa quemeh nequeta oxo najah, nah nahua cada, cada ocho dias noyihqui, inon quemejh tlopitzumule quicuetiah nocolvia oxo canin matitai mo mati do Jon otlapalo, inon conichontiuaya rico tiuehtiyi, candale ya inon tiomumati quinamacah nacatl, inon quemeh sesos, cuatix quicuitia, cuatix. Pero, inin mismo san Bartiel, pero nesis ayacmo yehua vielec, vielec, oxo so, so parehjo iya, mas quitlalilis sisic natl quitlaliyah, tlano quenequi puro nacatl o ahuerza, amo tonto tomitilis moxiuan atl, si, siquiera tepitzen para mas quiera moyamaninia para mayumunqui quisa nactal, non de por sì. Oxo tlo amo quipias yepasotl, porque nos pasotl patiyoh ica nica deacuerdo patiyoh, pero inon negicio quiuica de por sì, aveces quitocoruo baruto mercansia baruto quisa, uan aveces ipati, uan inon afuerza oc quiquicouas sa pachili, noyihqui aro, inon, inon dos cosas patiyuh quisa, pero a ver, nimodo. Motlonialia amo niquitos yeh amo nintlani, quemah, pero poco, pero coc quisa no normal cauli nochi, nio quiemah, quihtoua oc tla pero nochi quimeh nicchiuili quemeh can nepa neyah nictequititih se tunali na nicontlaxtlavis doble quemeh lo de dos dias sectlanis eh, es el unico yenon.